لتنظيف الثلاجة بفاعلية الادوات ماء دافي، صابون خفيف او خل ابيض، اسفنجة <hesitation> منشفة جافة. اولا افراغ الثلاجة، قم باخراج جميع الاطعمة والمشروبات، التخلص من الفاسدة ،ازالة الرفوف والادراج <hesitation> اخرج الرفوف والادراج واغسلها بالماء الدافئ والصابون. <hesitation> سري <hesitation> تنزيف داخل التلاجة، <hesitation> اخلطي الماء <hesitation> الدافئ <hesitation> مع بضع قطرات من الصابون. <hesitation> رابعا التخلص من الروائح ، اذا كانت هناك روائح كريهة يمكنك وضع وعاء صغير من بيكربونات الصوديوم. <hesitation> خمسة تنزيف السلاقة من جوا. <hesitation> ستة اعادة الاطعمة وتنزيمها، ورتب الاطعمة شكلي منظم واتأكد من عدم تكديسها للسماع.